Onday udoe jay lo jokesi jay mano jogadi, fa jay lo jay jogadi engir kid owe wer wer kochi ela uka fejena taueo kon fichira kedeka doro kedeka shafra <noise> fa jay engir koye ela ثبت fe koye engir shabiela ثبت fe نص la جنب oufe dary ken jay ga tangi kena uru uru uru en نص log fogo edir etan jay ga tangi kena joga suke joga suke جمب suke joga suke جمب suke kane joga fala ke udo jay jay lo jokesi jokesi jay lo go